Nyalade siwtaare haa wuro amin kanjum woni nyande julde sulai e julde laiha julde sumai kanjum woni baawo nyalde talatin be sumai nden bawo mai lebbi didi be julde sumai nden laatata julde laiha